إذا بتعشى مع شخصية تاريخية بختار الرسول صلى الله عليه وسلم، أي مسلم تسأله بيختار الرسول، لأنه أعظم شخصية في التاريخ، ولإن كل مسلم يحب يقابل الرسول، يا ريت نجدر، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.